الوظيفة الإدارية اللي تعتمد على الروتين نفسه وعلى المواضيع نفسها يومياً وإعادتها بشكل يومي، هذا الشي يخليني أشعر بالملل وبالضغط الكبير وبالتوتر، ما أحس نفسي مرتاحة لو كنت داخل مكتب مغلق ما أشوف ناس ما أعاشر ناس ولا أختلط مع الناس.